Nanquie na ja caꞌnaⁿ ntyjiya ndoꞌ ticweeꞌ jndyaaꞌ na nleiñꞌoomꞌnaꞌ joꞌ tscochjoom najndyeencwe jaalꞌue tsꞌaⁿ tscochjoom yuu na niomnaꞌ oo quiawa quiwinnom nnꞌaⁿ na quinda̱a̱ joonaꞌ naquiiꞌ tsjoom joꞌ xeⁿ na nncꞌomꞌ tscochjoom nntsaꞌ ꞌnaⁿ na nlcwaꞌ ñequio juunaꞌ najndyeencwe nntioꞌ xjo ndaatioo na nntꞌiuunaꞌ nntseinjoomndyuꞌ chom nntioꞌ xuaa na nntꞌiuu ndaatioowaꞌ jnda̱ na jndeii jndeii nncwandoꞌ cwii tiempo na jndeii ntyjeꞌ ndaatioowaꞌ xeⁿꞌñeeⁿ nncjuꞌ tsjaaⁿꞌ naquiiꞌ ndaatioowaꞌ ñenquia nntiomꞌ tscochjoom na nntꞌiuunaꞌ ljoꞌ nncwindoꞌ cwii tiempo ticweeꞌ na jeeⁿcheⁿ yo xeⁿ na jnda̱ ntꞌiaꞌ na jnda̱ tꞌiuu tscochjoom nncwaljeiꞌ xo na tioꞌ na tꞌiuunaꞌ nda̱nquia nncjiꞌ joonaꞌ naquiiꞌ ndaatioo wi oo ndaatioo na cwityjeꞌ ee xeⁿ nchii joꞌ nndaꞌ tscochjoomeiⁿꞌ ñenquiaa jeꞌ nnom na nlcwaꞌ juunaꞌ nncjuꞌ ndaatioo na tꞌiuunaꞌ ñenquiaa ncjuꞌ juunaꞌ naquiiꞌ tsꞌom xio ndoꞌ nntseinaaⁿꞌndyuꞌ cwii tsꞌaachiꞌ ndoꞌ mati nntioꞌ ta̱ta̱ chaꞌ na nñenquiaanaꞌ na caꞌnaⁿ tscochjoom na ꞌu nlcwaꞌ.